Gyíŧin ɓaali bége, yíŧi ma biñaŋ ma húri yaa gimanda nda ayaat he nyaanti ndi biyaana gimandi ma. Tee biyaanti billi gimandi ma nge gontaan biñaŋ ma, he ga angúwangu, he nyóbodi gimanda. Bigii njiŋni bógi, gimenda bégi nyóbodi gimanda, gimenda bég nyóbodi ndaani gimanda, bége giŋóotirbàa ma gimanda binyaa wi a fŧambe, a gsuuba, wee wi bingi ñób mo yaa, ngi sigi fana gimanda angi ñób furi ndaani bsu, he gi furi mo bsu. Ngi bigii ɓaali bége ngi ngúwangug, ndi biñaŋ ma riŋi mo bindúba gimandi to gijoole, mbo we hi de anga. Binayaa ngúwangug, he uléey uu tti nsiimma fo gimanda, gimanda. Bima nhúrtini byaantina ngúwangug gimanda, njali ma, njali ma nsiim be anlúfi. Ndu rega a ɓuu, unsiimu alúfi, <noise> he unsiimi a glúfi gilli ma, uléey he nge yaant, gimandi gitída anyaanti. Unsiima anlúfi boli mo anlúfi titi gimanda añuugi, boli mo nda ayali tita anŋtili gsibi gimandi gindaŋ, mboli mo hana gtili gjiif gii suba, he waa angi teengu. He hi ga angúwangug, he gí yíŧi gimandi ma, ndu usiimu anlúŧi, anyaa, he ga angúwangug gimanda, he ha ñób ga a yíŧi nɓaale, hi ma nŋóotir, hi ma nyaanti gimanda, ndu usiimma fo urege.